ɗon mari solli ɗuuɗɗi; e woodi tutuwa, e woodi gerogal, e woodi siila, e woodi njiga, e woodi foondu, e woodi ñaalal, e woodi solli ɗi ɗum wiyata solo baali.